ऑक्टोपसाचें काई एकविसिस्ट गुण म्ंजे ऑक्टोपस आठ हातांचे अस्तात। आनी रंग बदल जातात जिठून तेह शिकारी कडल्यां वाचतात। हो प्राणी उडकां रावता ज्याका तीन कळिज अस्तात आनी आपल्या तोंडानी श्याई रंग कडता।